<hesitation> هأبقى عايز إن أنا أكون <hesitation> طائر الصقر لأن الصقر بيقدر إن هو يعني يشوف <hesitation> يعني <hesitation> باقي المناطق كده من فوق، وفي نفس الوقت هو قوي ف <hesitation> أحب أكون صقر.